Ie manova ny fandrahoan-tsakafo tokoa ny fampiasana sira vaingany eo amin'ny toeran'ny sira vovony satria ny sira vaingany dia mbola elaela vao levona saingy kosa izy dia masirasira kokoa noho ny sira vovony.